Təh, həmɨnpwa hɨ dəw, usəkətə, ka da te hye shikeena, hye shike ha haa nə, haa hwelə ha hake talee ɗate hɨn ɓaa ɗa, hɨnə dɨ nyisu, vɨnanə gəgnə na gədə ka iyente na ɗaa gaanə, hye gwaaɗɨ ɓə ngga gə i, ɓaati. Kat mye hin ɓa peyo kaarə, hye gwaadi, na peeyo, kaarə a vor pepetə hɨnə nggəgnə haa kwa-tɨfə vɨrate tnə, hɨn ɓa pɨrə də hye gwaadi, maa kat hɨ ɓa peyo kan hye gwaadi, gəkɨlə saa, na ɗa nda shika ndɨk kwotɨ kwakɨ ngga, sa ɓe ɗɨkə na ɓə kɨɗa kwakɨ ngga, həmɨnpwa take kan a vor kwakɨ yesu kristi. Həmɨnpwa, maa, həmɨnpwa a yaɓwarə gəkɨlə lee daa mi vɨratə. ah zɨ nwo, hɨ ɗa usəkətə ka kai te həmɨnpwa a peedɨ, kəw kai ya mya ɗam, ya bətə kpe, ya mwoha da həmɨnpwa, ya gwaa dan, hɨnə maa mya boyouno ka satə atɨ, ndɨ ɓa shi, hɨnə shi gəngnə gəkɨlə na sɨ naa nzaa səwnə, naa mɨnə gban, a wudə a boyo mye iyanari, ka satə, adɨ, hɨ, shi a haa təna saa adɨ hana shi də. Hɨn ɗaa həmɨnpwa usəkətə, kɓə mɨnə kwakɨ ngga yaa, ya kəni kwakɨ ngga kwakɨ ngga nə pɨrə humwati man na həmɨnpwa a ɗaa mya ɗɨməm pɨrə humwatə, a vɨrə, na dɨ nyisu na yo mwa kwo, hye zaki haa hwodəw. na saɓwa haɓye, hɨn kana piya a bə. Ka haa, kpite, hye zə ke, a haka vɨratə, gə na bɨ lə sa shi ke ganə a vɨratɨnə. usəkə ah o, hye nə, ka metə maa, kai san dəw nə metɨ hwoɗye, san dəw nə fah ya mya ɗam, ya nza a mbasɨtə ya tənətt, vɨratə, ya tukuttɨ najeeriya tɨnə mya gəmə vorsə, həmɨnpwa nə ɓaa gwaa miye, aa hɨnə maa mya sa a adɨ hɨn ɓashi, na ɓə peo ka baag əwnə, na ɓəsaa təw, nagiya hamɨnpwa nə peedi kan, na nda shike a hwoɗan nda dɨ, wuni zɨ haa kwo, na kwaa guɗɨ kə, kɨɗa həmɨnpwa kana tɨl haa jam, naa maɗə gban na zə haka hama vɨratə na bɨlən sa shi ke, sɨ nə ɓə mbə, kək, usəkə, hɨn ɗaa usəkətə ka lute hwuna luri, ka hra bəte hwuna vii, ka st zɨmte hwuna vi ka haɓye gban wuna vi na soɓə, kai nate na naa hwodi nə mwoha da həminpwa nə də naa mwo ha da həminpwa a pirə humwa ka nza sə a hwoɗi nə sanə na dɨ nyisə nə na həmɨnpwa a gwaa miye ka mya pɨrə mə has bə ta a na mya hiwomi. Həmɨnpwa baagenə, hye maa gaarə a vor pwa, hinə pɨra, gəgnə, hye pedenə hin ɓaa wudə a bə. Na pepeti dəw, ka mwo ha dəw. k ka fɨkatɨ dow ka dwoltɨ dəw na ngga kwoɗə ke nə ngga nza a kenə ɓwaa. Gələ sa hin ɓa, sa na shi ɗatə a vɨratinə ka mye, nasɨ paarə pepeta həmɨnpwa ɓa a kwoɗəkenə mwoha da həmɨnpwa ɓaa nza kenə, hin ɓaa kwoɗəsə, hin ɓaa kɨləsə. sa ɓaa shi ka tukuttə a waka senə nza a shi, a vɨratɨnə baa zə mbatə, həmɨnpwa, na dɨ nyi, w'oru hye take ka hangɨn, a vorkwakɨ yesu kristi ndɨ maa həmɨnpwa a yaɓwarən, hɨne tuwi dɨ nyisu, həmɨnpwa hye baagenə, maa ɗa pwa, hye ɗaa njiya hɨ ne dɨ nyisu, hye kowɗə kenə a ror-pepet dəw, hye kwoɗə kenə a vor mwoha dəw. Hye venə shintɨ pepetə, malayene dəw ha hye dɨ iyanaran nda kwoɗə kenə a vor-tukwo tɨnə kat sa ɓaa nyake nə, həmɨnpwa hye kenə kan, a vor-kwakɨ yesu kristi həmɨnpwa hye venə shintɨ pepetə, hye ta kenə ka zɨ nyagenə, hye ta kenə ka jy kwonə səgenə hye ɗɨkə sana shi ɗatə a vɨratɨ nə, ana ɗaarə gə kwakɨ ngga a ɗɨm ndukətə, saɓaa ɗɨkə sa na shi ɗatə ganə taa ɓə ɗaa rə a vor pepeti hye ta ke ka hangɨn, a vor kwakɨ yesu kristi həmɨnpwa hye venə shintɨ pepetə gəkɨlə, hye kɨlenə hiwtə, hin ɓaa bə vor kwakɨ ngga, anə sɨnə nyis dɨ vor kwakɨ yesu kristi ndɨ maa həmɨnpwa a yabwarən, gəle da mi vɨratə kat amin həmɨnpwa hɨn dəw usəkətə hye bədi, hye mat di, hɨnə baa pɨrə humwa ka, saa shi ke ganə. Hin ɓa dɨma pa zɨ nuwutə gələ ye na ɗɨmə həmɨnpwa yu luwe nə kwamotə hanə sə na nyisə həmtɨ hwoɗe pəkəwna ya mya ɗam, hwoɗe maɗə jam, ya je ya bagəwnə huuna ɗa ya ka ɓwatɨdəwnə ke pa na həmɨnpwa a ɗɨkəwnə də na barka ta həmɨnpwa a nza nangipuswnə həmə hwoɗe hwuna radi koh na wuda pa həmə hwə ɗye bə dɨ ndi ndyehwoɗe na ɓələn sa shi ke a vɨra tɨnə sɨpo kəwna həmɨ hwoɗe barka ma həmne a gɨrə ma həmne a gɨrə ma həmne a gɨrə hɨnə mura mya boyə ka sa ta dɨ hɨn ɓa shi hɨnə shi nashi tukwon aɓə pa nzɨ-noogi na saa a nda zə ke hwodan na wudə a bə a piya ka a kpite sɨpo na maɗa na shi na sɨ pəwnə na sɨ wu na kəwnə na gəwnə pomporətə ka she dɨ nggikarəwnə ka ɓwate hwuna dɨ ɓwa ka ɓwaare ka lute hwuna dɨ lu ome barka ma hɨn ɗa usəkətə na həmɨnpwa a ɗaka həmne na həmɨnpow a ɗa həmne a gɨrə na həmɨnpwa a ɗa homne a gɨrə sa shi ke ganə na shi na shi ka ləməge da həmɨnpwa na gɨra ɓwaare na bələrən təfəge da həmɨn pwa gə ka sata dɨ a harə hina nza də mya zə ke ne ka iyenshe tənətə na vɨratɨnə zɨrgi she nə hananang mya iyanari mban na ka shi ka ləməge da həmɨnpwa na woyə a nii nii vɨratɨnə na le sa tamdə na le tənə te hwuna gə vərsə gəkələ na mɨnə ka ləməge. Na wuda pa mye iyanare, gəkɨlə na ɗɨmə, na shi hina sɨ nza a, mw mya sɨ nza mwa saa nadɨ boyo na barak ma na ɓə də hwuna gwaadi, jingəwnə, hye, aa wa, zə haa, bə she, na shi gəkɨlə, na bəyi rataurnn ka sata, ati na mya mɨ nə haa bəlshe, gəkɨlə bəlshe tənə pwo she a humwa, na yo gə dɨɗə, na hye gə gɨmə, sa a nə gi adɨ hɨngu nə hye te dɨ ya lɨwa, sa shi ke nə na shi. Gakɨlə na boyo, ɓwaare, na mya mɨnə haa bəlshe, na boye ɓwaare, gə ka satə adɨ nyatə ne dɨshi kwoyo nyatɨngɨn aa nyaa kufə, aa nyaa raagə nyaa waanə, na hye ta waanə kaw, hye te dɨ mba asə a ɗaa, na bə boyu ka satə adɨ, aa hwun niya haute ji ngəm a piirə də, a kwo ɓəllshe tə, nyatə ne dɨ shi kam kwoyo, na kwondo maa a mɨnə haa bəlshe, mye aa mɨnə, a kpaawa makaranta a ɗaa a bəlshe <hesitation> kɨɨ class bəl tukoltaka naa təa mɨnə gəkɨlə təna mɨnə a kpaawa she gəkɨlə təna ɗɨm malemtə kwoyo gə təa ɗɨm pɨrtə a humwa ka bal she, hye kana niyo gban na nda hwun gama bəlshea lee yom ka satə adɨ na nda humwatə nə də mɨni mɨnəm a bəlshe, gəkɨlə kɨɗa nate bəlshe kwoyo, hye ɓaa gə kɨsa. Nate gə bəlshe, nate bəlshe kwoye kɨɗa, hye ɓa gəsə ɓaayo, nate, nate bəlshe kwoyo sa hye dɨ nan hɨngu nə a maa. Ba ba takəwkan, hye leyo ka satə adɨ koh gɨl ha waane tɨnə nə, ji-lee byelə waane tɨnə koh nda tənə hye dɨ mwa hye gə hiɗə dɨ ver sərə, taa ɗaate, hye ɓaa ɗa mya ɓə nggɨl ta na taa malɨmti kə, koh mya nggɨlta maa ta malɨmti də mye ɓa mɨna da. Hye leyo ka satə adɨ, nyatemya dɨnyaakam, kwoyo aa nyaa asə nyaa waanə, na taa waanə kəw hye te dɨ mba asə a ɗag sɨnə sə kpana shi ke ganəa na sɨ boyom kasatə adɨ je dam hye kwo koh kwo bəlshe a a təna mɨna a haa bəlshe, kwe həɨ hweɗye, na mya ɗɨk se na myaa, byelə ka yo sɨn gə je, ɨl taa kwoyo taa mba ti kan, a mya wudə a bəlshe, bəlshe nə kufə nyatɨ dam kwoyo. Nadɨ boyom ka gaawe, hye kana niyo mya bəlatunm she, she hananang hye, gomnati adɨ mya ɓaa vo-mye ngga dɨ a və-miye zə gə kɨlə mya bələ she. Na mya bələm she, mya gbalə a saa, adɨ mya a gwaa mye, mye nə mya gwaa nə nggəm. Na a maa leyom satə adɨ fah haute mya dɨ haawa ɓaa tɨlə haa naa ta a malɨmti kəw, ma tee dɨ haawi naa mya mɨnəm a bələm she, mye malɨmye daarə aa wula, naa təna mɨnə a ɗaa malɨmye daarə. Gə she nee dɨ shi, she dɨ mwa ɓas shi shite, nate bəlshe naa ta a ma lɨmti kəwi. ite ɓa a bɨldə adɨ hye bəlshe hye ɓaa ɗwongərə, wuna nii vɨre taka miye pee, vɨratt dam nə ɓəmbə vɨratɨ dəwnə nə ɓəmbə, ɓwaa gəngnə, myaa pa maahorye, ga maahorye ga zɨɨl mandye ga zɨ nyatə ga zərgi she hanangi, gəkɨlə ɗwongə bəlshe a, a te dɨ tiya mba, mye ko, hye, kaa, ɓaa byelə ka a mos a kwa tɨ nggu lɨngtə, hye dɨ gə kala byelu ka kwa-tɨnggutɨntə, gəkɨlə te bəlshe, sa na dɨ boyo na ade bəlshe na kwondə ma mɨnə bəlshe gəkɨlə kɨɗa ɓe mwa a gə kɨsa da kpeyo sa, gəkɨlə te bəlshe ji nwo nəmɨn, na dɨ nyisə na mya və hi watə na mya pe mandye ka morye ka zɨ mattə na mya peyom, gə nggəng nə gəkɨlə, nggəngnə na bwe la shi ke, kwoyo, lanə mya iyanari gəkɨlə, a o're nəa o'rena, mye sa adi i ti vɨrati nə sɨpo a vɨratɨ dam. A vər zɨ vɨre kurkuye mya gəm karən a dte təna wa mo bəishe a dɨ arenə hɨn me a kake sɨngɨn ɗiki mya ɓədiyə <noise> a dɨ wunə ɓa shi? Na ɓə saa hɨn ɓa shi gəkələ lə vɨra shi nə ori na jələ ka vɨra shi na jələ ka mye de na jələ ka mye de na ɓə shi na bwe la na nan nda motə nə ɗɨm tə həmɨ hwoɗe na mya peyi də ɓwaare na mya peyi də murye ka made gəkələ ye na na belə karə təna leyə a dɨ na mya bələm she fag mye na ɓa gə kɨse na mya bələmshi fah she kana təna shi ka miye mye ɓa və imi som gələ mɨ na? Mya bələmshe she kat gwamnati a dɨ ɗa mye tam də a vər sərən na dɨ nyi səm na mya leyəm a dɨ bəlshe sɨ nə kufe ma dɨ mo kat dɨ ɓa nya mya yə nya-nya rage koyə nyate mya dɨ nya nya wanə hwana nii ji-vinəgəm pe tənə di pɨrə humwa ɓə mye ɓwaa mɨnə kərəm pɨ rə humwə yə? Təna wa wozə ka bəlshe təna dɨ bəlshe.